Jatai iniri keeri ntei ntichi, pero snaga sa’ari ñu’uri saari, nakachari kísíri, makachari, yua te xiari kísí te nakaajiri ntuchii xii ntichi naun kee mari sua te chaari cho’o, chaari, taori ntuku, ntari nu nu’uri te cho’o, cho’o kuee maantee cho’o vasa ni ini te yua te cho’o nteiri tee, sa’ari nuu kuuniri sa’ari ntei uua lulia jaa ka ka’ari, ka chu’uri yísíí, minu, kantikori ya’a, kantikori te kachuri nuu nteyuun kaa kítírí in tau yujaun te kachuri nuu nteyun yua te yua chii jatai’intí nteyoun tau yua keeri suaa.